<hesitation> kapitaa ezã na hãma. Hãmaa, wó zã nae vovovo. Hãma vi li, hãma gã li. Hãma gãa, ne enyi be shigbe be plingo yina eya kã, ne vitukuia me ɖo nusẽ apui ɖe atsia me baayi ŋkɔ oa, adzi lolo ɖe. Loloa gba trɔ li be agba kpe awu ema. E dépend plingo yine enyia. Ne plingo me vayi nyi plingo ku vi ye atsɔ hãma gã, ŋlɔ̃ pkoe aŋlɔ̃. Hãma ya- plingoa aŋlɔ̃. Hãma ya aŋlɔ̃ plingoa. Mate yi ɖe atsia me ne wò o. Vɔa e dépend plingoa yi mía tsɔ. <hesitation> ku via, mí yɔna be- ame etɔ tɔ li, ame ene tɔ li, ame atɔ tɔ li, ame ade tɔ li, ame enyi tɔ li, ame ewo tɔ li, wuive tɔ li, ame wui atɔ̃ tsã tɔ li. Ne evayi tsɔ shigbe ame wui atɔ̃ ma enea, hãma gã ye atsɔ. Hãma gã yi etsɔa, eye dza pui ne ba ɖe enua me ɖe ɖoɖo nu. Ne evayi tsɔ shigbe be ame enyi tɔ ma nenea, hãma via be eve dome, ke lolo wu vitukuia viɖea, ye atsɔ. Ye aƒo ta nɛ. Ye ba yi ɖe nuke eya kãa me. Vɔa ne evayi tsɔ <hesitation> gã tɔ ma, vayi tsɔ hãma via, eya nɔ ƒom voa, mayi ɖe ɖoɖoa nu oo. Nenema ye bele ye ma. Kapitaa be dɔwɔnu wó subgɔ. Kapita be dɔwɔnu wóa, wó sugbɔ. Nenyi be, kpɔɖeŋu me, ne egbã na xɔ fia, eɖo droit ne burin, eɖo droit ne hãma gã, eɖo droit ne hãma gã, eɖɔ droit ne hãma vi keye atsɔ va kã zĩngi, axa kã atsi. Eɖo droit ne <hesitation> akobɛ, akobɛ keye atsɔ ho plingo. Eɖo droit ne <hesitation> gakpo ɖe li ye mí tsɔ hona plingoa. Eɖo droit ne numawó. Ne etrɔ vayi ɖe atsi dzedze be akpa dzia, sakavi anɔ asiwò, sakagã anɔ asiwò. Sakavi be evedome la nɔ asiwò. Ne ega li ŋutɔ ye wò ŋutɔ eƒle dɔwɔnu wóa, dɔwɔnu la nɔ asiwò saya. Eyi ne nyo ne wòa, eye atsɔ azã. Rabot li, li, ye mí tsɔ ƒlɔ na nuya be ŋkume. Gblongbloa be ŋkume. Ne eze atsia ku saka vɔa, atsɔ tsɔ ƒlɔ ŋkume ne. <hesitation> epɛ. Ne mí, shigbe be mí ɖe azikpuia le fiya leke fia, eye mí tsɔ kã nɛ. Hafi tsɔ na eya de na eme. Epɛ le fikemá. <hesitation> nuka tsã? Edɔwɔnu wó li sugbɔ. Mí ɖo na dɔwɔnu ɖe, ekpɔ efli ma yine wó tre ɖe enu ma me má, míawo ŋutɔ mí ɖona yebe dɔwɔnu. Mí ɖo na yebe dɔwɔnu, mí tsɔ do nɛ. Mi me gba- mi me gba va yina machine me oo. Enɔ na mía shi. Dɔwɔnu wó nɔna mía shi sugbɔ. Kapita be dɔwɔnu sugbɔ. Menyi na dɔwɔnu ɖeka o.